כַּאלְנְגוּלוּ יְעַוֶּץ אֶסְסֻכַּּר בִּבְּדַאאֵל טַבִּיעִיָה בְּחָאל אֶלְעַסַל וְלָא אֶתְתַּמְר, וְיִנְקֶס מִן אֶלְחְלוָואֵי אֶלְמֻצַּנְּעָה, וְיִסְתַעְמֶל פְוָואקֵּה טְרִיַּה בָּאש יְחַלִי אֶלְמַאכְּלָה דִּיַאלוּ, וְיִשְׁרְבּ אֶלְמָא בְּזַאף וְיִתְגַ'נֶּבּ אֶלְמַשְׁרוּבָּאת אֶלְעַ'אזִיָּה וְאֶלְעַצָאִ'ר אֶלְמֻחַלַאת.